Zaho ndraiky da nahandro an-traño avao teña tiako satria io teña hitañao añao avao nikarakara izy sady enanik'io izañy da malaza be aretin-kibo atao FT fievra tifoida, dady mandany drala koa amy toera fisakafoana. Tsy hay teña tsy manambola mandeha any.